פי אחד אלאיאם צג'ר סאח̣ר נפסו ענ טריק א־לחטא והוא כי יג'רב תעוויד'ה ג'דידה פי כתאב קדים, לקא ראסו פג'אה כי יסכן וסט ח'דָאאה, וכל חאג'ה וلات עִמלָאקָה, חאוַל יטיר בעצאה ולאכן חתה היא צג'רת ובּקאת בלא פָאִידָה, באש ירג'ע לחג'מו א־טביעי ח'סה ימשי למכתבת א־סח̣ר אלא ולט באלניסבה לִיה גָאבָּה כְּבִּירָה, ואש יקד̣ר יוסל ויקרא א־תעוויד'ה אלמעכוסה קבל מא חד יושופו؟